Tang suddai makir foddu tufu kwa mudfai chissu emltha kumai kumkachatang kumkatsudai kumkamakir kumkafoddu kumkatufu kumka kwa kumka’mudfaw kumk’chissu kumk’emltha pinndi’tuku tang tukutsuda tuka’maakir tuka foodu tukuntufu tukun’kwa tukamudfae tukun’chissu tuka’emltha piaaku tuka tang tuka’tsudai tuka’maakir, tuka’foodu, tuk ntufu, tuka kwa, tuka kudfae, tuka’nchissu, tuka’emlthae, pidowu, tuka tang, tuka tsudu, tuka’maakir, tukafoodu, tuka ntufu, tuka’kwa, tuka mudfae, tuka’nchissu, tuka emlthae, tuka kumai piwu. Tuka tang, tuka sudai, tuka maakir, tuka foodu, tuka’tuffu, tuka kwa, tuka mudfae, tuka’nchisi tuka emltha. Piraku, tuka tang, tuka tsudai, uka’maakir, tuka’foodu, tuka tuffu, tuka kwa tuka mud’fae, tuka’nchissu, tuka emltha, piturur. Taku tang, tukatsuda, tuka maakir, tuka foodu, tuka’nkwa, tuka mud’fae, tuka’nchis, tuka emlthae, pisku. Tuka tang, tuka tsudae, tuka maakir, tuka foodu, tuka’tuffu, tuka kwa, tuka’mudfae, tuka nchissu, tuka emltha, pilar. Tuka tang, tuka tsudae, tuka makir, tuka foodu, tuka tuffu, tuka kwa, tuka mudfae, tuka’nchisu tuka emltha, tuka kumi miya. Tuka parthu tuka tsudai, tuka maakir, tuka foodu, tuka tuffu, tuka nkwa, tuka mud’fae, tuka’nchis, tuka emlthae, miya tuka kummae, tuka tang, tuka ysudae, tuka makir tuka fuddu, tuka tuffu, tuka kwa, tuka mudfae, tuka nchissu, tuka emlthae, miya tuka pindi, tuka tang, tukatsudae, tuka maakir, tuka fowdu, tukatuffu, tuka n’kwa, tukanmudfae, tuka nchis, tuk emltha, miya tuka pindi. Tuka tang tuka tsudae, tuka makir, tuka foodu, tuka ntufu, tuka nkwa, tuka mudfae, tuanchis tuka emltha, miya tuka piyaku. Tuka tang, tuka tsudae, tuka maakir, tuka food, tuka tufu, tuka kwa, tuka kudfae, tuka ‘ nchis, tuka emltha, miya tuka pidowu, tuka tang, tuka tsudae, tuka maakir, tuka foodu, tuka tuffu tuka nkwa, tuka mudfae, tukan chiss, tuka elthae, miya tuka piwu. Tuka tang tsaudai, tuka maakir, tuka foodu, tuka tuffu, tuka kwa, tuka mudfae, tuka nchis, tuka elthae, miy tuka piraku. Tuka tang, tuka tsudae, tuka maakir, tuka foodu, tuka tuffu, tuka kwa, tuka mudfae, tukan chissu, tuka emltha miya tuka pitubur, tuka tang, tuka tsudae, tuka maakir, tuka foodu, tuka tuffu, tuka kwa, tuka mudfae, tuka chissu, tuka emltha, miya tuka pisku, tuka tang, tuka tsudae, tuka maakir, tuka foodu, tuka tuffu, tuka kwa, tuka mudfae, tuka’chissu, miya tuka pilarr. Tuka tang, tuka tsudae, tuka maakir, tuka foudu, tuka tuffu, tuka kwa, tuka mudfae, tuka nchissu, tuka emlthae yeroe tsudae, tuka tang, tuka tsudae, tuka maakir, tuka foudu, tuka ntufu, tuka kwa, tuka mudfae, tukan’nchissu, tuka elthae. Emthae tuka kumai, yero sid tuka kuma, tuka tang, tuka tusdae, tuka maakir, tuka fudu, tuka tuffu, tukankwa, tuka mudfae, tuka nchisu, tuka emltha, tuka kumae, yero sid tuka pindi, tuka foudu, tuka tuffu, tuka kw, tuka mudfae, tukan, chisuu, tuka emlthae, tuka kummai. Yero sud tuka piaku, tuka tang, tuka sudae, tuka makir, tuka foudu, tuka tuffu, tuka kwa, tuka mud fae, tuka nchissu, tuka emlthae, tuka pidowu. Yero tsud tuka pidowa, tuka tang, tuka tsudae, tuka maakir, tuka foudu, tuka ntufu, tuka kwa, tuka mudfae, tuka nchis, tuka emlthae, yero tsud tuka piwu, yero tsud tuka piwu, ye yero tsud tuka tang, tuka tsudae, tuka maakir, tuka foadu, tuka tufu, tuka kwa, tuka mudfae, tuka nchissu, tuka emlthae, yero tsud tuka pirakku. Tuka tang, tuka tusade, tuka maakir, tuka fouwdu, tuka tuffu, tuka kwa, tuka mudfae, tuka nchis, tuka emlthae, yero tsud tuka pitawan tuka tang, tuka tsudae, tuka maakir, tuka foudu, tuka tufu, tuka kwa, tuka mudfae, tuka nchissu, tuka emlthae. Yero tsud tuka pistku. Tuka tang, tuka tsudae, tuka maakir, tuka foudu, tuka tufu, tuka kwa, tuka mudfae, tukanchis, tuka emltha yero tsudae tuka philahar.